Cineis përché al e 'na lenga ëmpourtanta për l'economia e m'piazërìa andé ën Cina a fe ën viage e vist ch'al e 'na lenga cumpletament difrenta de <hesitation> rispet a l'italian <hesitation> al e dificil da stüdié e